எல்லாளனின் சிறிய மாடி ஸ்டூடியோவின் காற்று பழைய காகிதத்தின் வாசனையாலும் விரக்தியாலும் அடர்த்தியாக இருந்தது. இன்னொரு கவிதை. நிராகரிப்பைச் சந்தித்தது, இன்னொரு கனவு இலக்கிய உலகின் கடுமையான யதார்த்தங்களுக்கு எதிராக மோதியது. எல்லாளன் நிராகரிப்புக். கடிதத்தைக் கசக்கிப் பிழிந்து நிரம்பி வழியும் குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்தான். ஒருவேளை கவிதை எனக்கானதல்ல என்று அவள் பெருமூச்சு விட்டாள், வார்த்தைகள் அவள் வாயில் சாம்பலைப் போல சுவைத்தன. அவள் வெளியேறத் திரும்பியபோது, அவளுடைய பார்வை ஒரு பழைய, கறைபடிந்த மைக்குழி மற்றும் அதன் அருகே ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு விசித்திரமான. இறகு போன்ற குயில் மீது விழுந்தது. ஆர்வம் தூண்டியது, அவள் குயிலை எடுத்தாள். அவள் கையில் அது வியக்கத்தக்க வகையில் லேசாக, ஏறக்குறைய எடையற்றதாக இருந்தது.